اول ذكرى نذكرها كي كنت صغيره في الطفوله بتاعي. النهار اللي رحت فيه نقره اول يوم اديني بابا وماما وصلوني كنت لابسه ربو معناتها ما أحلااها وأستقبلونا المعلمات والمدير أستقبال هكا مزيان واتعرفت علي صحبات جدد ودخلت هكا نقرا وفرحانه ومتحمسه للقريه يعني هذيك أجمل حاجه نتفكرها في الطفوله تاعي.